Ha da magnano azafady aminareo aby eky satria da misy raha naharaikitry ana eky zay kidikidy da lasa tara iaho, izy io zany sy raha faniko loatra izy ty fa androany avao mba gn'angatahako aminareo da magnano azafady ro tsy haniko koa gn'afara, ho avy aloha avao iaho lafa manomboky maraigny.